والله اني ما عندي يعني تفضيل معين اكل حلو او اكل مالح بس يعني حسب مرات اشتهي اكلات يعني حلويات هواية مرات ملح يعني اشياء مالحة العفو يعني عالغده مثلا مايعجبني اكل اشياء حلوة يعجبني اشياء مالحة هاي هيجي